السلام عليكم أختي، أنا ماشي من هنا و ما ساكناش في هاد البلاصة، عفاك إلى ماكنتش غنبرزطك، تقدري توريني فين كاينة أقرب كوميسارية، بغيت نعرف منين ندوز ليها بلا ما نتودر الله يجازيك بالخير